<hesitation> Vokatra fomba fandrahoagna hagniny isan-karazagny e amina otrik'aigny ze entigny zao e, raha ôhatra hoe <hesitation> atôko elabe hagniny de lasa <hesitation> maty daholo otrik'aigny agnatiny akao fa raha ôhatra <hesitation> hoe atôko malakilaky i zagny hoe tsy atao elabe an-tokoagna e de mbola ampy mihintsy otrik'aigna agnatigny akao.